ودي- ودي نزور نيوزلندا لأنها معروفة بطبيعتها الخلابة والمناظر الطبيعية الجميلة لغادي أحسها في أماكن مثل توصل عندك الاسترخاء، وتستمتع بالمناظر الطبيعية إللي فيها يبقى عندك استجمام هيكي، ويبق عندك استرخاء، وتولي هيكي إنسان فاضي هيكى من الداخل، يكون عندك هدوء وراحة، وسكينة لا توصف.